Ane achame anyun chito ne ikilikei, achame chiito ne matinyei pitina achame chito ne yae paishet ne kararan, achame chito ne tareti chii, ne mo sii ne mo siasani chii, achame chito ne nge kuur ke leech mii arambee nepo lakook ko uni ko taretini apaipachini anyun notok, ko kararan anyun ne unotok chito ne tor ko achame anyun akine lakok chuk amu kyaneet paishet ak anet ke chaam lak ke cham piik alak, ako taret piik alak akicheek, ko uu yekikakitaretech akichek asokoso ye kitaret akichek aso kopit kosomon, achame kotareet akichek ko unotok.